Owere no <noise> oware no ma uwuma ro evao ewora wor eva eyi ewo <hesitation> ore kpa ewo kpe enu one na re wune na ore kpa ewo kpe enu keme we gbo kpo ewu ne ba were nue no we thu are no or wa thu aro kpe fiho so we're mo se kpe ewune ewune wune no ore nyaze ni no me bi wune obe mere me se kpo obo wune kere we kpa egwo ra kpe enu kere were ese rie oghere eware jo agbey sai gwa owhe re he we re kpe uwune kere weta ruo oware mu eva okena evao ewo na eva ini we gbe kpe ewu ne wune ha evao oke na tu a gbe kpo wheno bo oke aro tu be kpo whe no bo oke no aro ze owhe no we re rie kpaye he so we mosi kpo ewure evao ogbe no aro rie obe wo ro ro kpe isukulu epano aro o epano were lu oyoofa jo we gbe tanya dede reha owi ipotate ore gagaga evao ewo kere we kpo ewu ne eva ekpare kpe ruo ewo ea eva ekpare ikpe ru uwo ra no owho te te ho owho dhe no wo te jo evao uwo ra rue emo no i woti no ewure kpozi evao uwo ra awo na kpobi re dho ozo ra ewure na eye ikpe ahwo re no ze ewure na eye emamo eware re no ze ete ufo mare no ze ewure na koka eware re via evao ewo because are se owe ze no nyaze ti lu eware tionana nyaze ti hu onana kere wo ti di tiehe ro ko oware tionana evao ewo reko onana tuo aro onana tuo aro ewo re reha no ono waye ze no ewure awure oro gaga evao ewo ye gaga evo irue ru mi ye awura wure woma umoho ewura wure ore kpa ewo kpe unu keme no we te rio one were so osu orono we sa we bu je ta eme kugbe were jo osu evao ewo ra evao ubro to mi na ore Are dho ozo ra are dho ozo uwo ra keme ewuro wure re gwa efe na ze na ke awho na gine fe just like that na afe gheghe kpo ewure awure ha we te fi ero fiho wo re rue no ahwo yena ote to oria jo are gwolo zi ye kpo ewurawure are igwolo zi ye kpo awurawure so ewure awure woma gaga ewurawure ro ziezi ewurawure kieho <noise>